Da yanzu ɗai nanaga, bambamcin llimi tako amdara kuɗa taka llimi sa hang gaskiya ka amdara taka llimi ta michi kuɗa anda mur, amdara kuɗa taka llimi a mirdi gaskiya. Dai ko da che cha kabodar ta mwa gade ɗa yanda amdara ta karachan tu ka llimin ta tadi mi ka rayuwar duniya akwa mig kaida ɗai sir a misali kabo nir kabo hankuran da miliyan miya laka ga kaldi ga nan a rayuwa kana ka amfami takan. Kana jada sa bwa mondiwai jada yagir dung aka jadi mi ka dunu. Kwa mi hi wahalra ka amda, duniya are a sa nduwa gaskiya jada sa wahala sosai ta iya mwara ka ya ta, ago na kabo nan ta kuɗitan a loklu ra kuɗa jada samani. Jan ja wul hangkur kado nan mai, jada wul mimi ka kabonan ta jagdiji ashukud ka mwa paidaku wa, ja avi ɗang wa. Yau kuma, ɗai most especially, dai katoyamur a jaiyir kadayer damber taɗkar taka biu wane yandara kajam kan take rashin kara abwa mur nir abwamur nir damboa mi ta sira kamur ta galadar kana e e ta inja mur gara ta mur ta karadar ko salaka. Tunda inja ɗai amda gula kana… Menam fa munta centara kamata kamda maarda mi zo alamur a kwa huɗa milmamur nara kamdara ta shimbi ta- sthimbi ta sa, ka sa ajamur ka sa bara, amma kami kur, rashin kana nda gan taka rashih kishir kamamur to, ta haura kuɗa mura ui mirdi paida a kamamur nara ta ago gai. Dai wuldi, adai biu ɗai nanaga sa ɗa kana ga bara ga mwa salaka a huɗa milma, ko da ɗaigan ga amfara taka unifom nir soja ko polls ga ui sada ga mirdi salaka a hud milma nara ta sin damuw aladarwa. Gaɗa wuta amdara gada jading ja waiwa ja waiwo, jadi ta sidi ka sa nawang kuma sada nanang nanar ɗafan, jada nuwa labar dafan ka jai. Amma ahaiyama damban fa? Mig gandacin ma, ko kuma ga mwa niyar mwa ma gada wula, amda taka ta sa sidi ka labar alaga cu amdar mumira kaga fayidin takaran, garu ma ta haunga gada mil? Mh! Ch shang nagan a rashin fahinta kuma rashin ilimu ra kanda nu ndagan. Gan kamata ɗa amdan sidi ja fayitan ta kara saa, kaja gala kana sara kamda kamda mwa ada kalkalwa. Gan mig sa fes kwa, gada thadi ga wulba mi ta sara fam ko kuma mi kaja labar takar dai kai saye gada sidi ga sa cha lila kana a, ja taka lankal ya sara kaja mwan kalkal ya? Jada manɗa cha lila a mda ɗai nya ko kuma gada mwaɗa nu labar a amda ɗainya in! Kuma ivi mda ta sa ahhg kana ja sa ka mbananga ka ɓila milwalaga salaka are gam, gdra milming ndu gan gada ta sado ga nuba inja juja. Amma jaran shikwaladar ada wa. Duk sara kajar mwa kwa kalkai kajara wuta. Kuma tunanin waiso ada kalkalwa, ada kalkal taka nir waiso wa. Waiso taka tunnin kala daban daban. In, gaskiya jarbaka ci gaba sosai. Koda koman mantigara kajara mwa. Asibiti ago, njai kaleba, ivi mbanacin kamadan, gataka kaho, gaa mbanacin kaman, ga nan kabora kaya ta mwa kasuku, a bayam laktu ɗainya gada san sa ɗai ɗainya. Amma amdata, andara nga ma kanda ga mutamin add a nguro ko kuma a milma ta iya ra lthuchalag chhubilla giwa matashi! Gada tako kabowa wan ga mwa kasuku nga ya aga. Yan nagan ma shan lakur llmugan kuma mbana sosai a katayamur, a katayajar, jar- to- jar. Ta mbanachina dar kuma shukuɗu taka asinya, makana dara mwa ɗainyi gan kwa jar ta sa shubda avira kuɗa amda tunane. Kuma ɗainyan ma dar sthibdi avira kuɗa amda tunanayan. Gaskiya saidai kamda wuladar ɗainyi waka gag a ui mikana a a, sagara kajara mwa jan, jaran fa, am, gwamnati a mban ko kuma salaka ar, ɗainyiwa. Kawai murta kuɗa ta fahinta yandara kamur tara mbanacin kamadar, kamamur. A’a wane gan ada wane ɗa waka, yan miko shikwal taka ja, sukwa duk naga rashin ilmu wuda ci gaba ra kajara ui a lardatar nanaga sara kajara kwa. Gaskiya yan kwa, makana a wulɗan ya kamata ka nur palchin. Kara ɗar lakwa a adaiyamur, alhamdulliha sai godiya. Munra kamura nɗai ɗaiyan iye, ka mur mbanachin kamamur, wastha wa, amdara nga wa so makana ga wula fa dundagan jatska kwakwari jada iya mhanachin kaman jada ago kwa mara amfari taka iri dama gan, kamur amfani mir kamur mbanachin kamamar iri yanda ke ui, ja ye ka ui, yi ye ki ui gan. Gaskiya mna, alhandilillahi!